Bellu poi candu nci fiant is festas, mama mia cun babbu prima a cresia, ascurtant sa missa, imui po <hesitation> po is pramas po su dominiga de pramas, andant a cresia, torrant, poita andant chizi chizi, cun cudda prama manna manna apicat in conca 'e letu e poi si poniat a fai su prangiu, tanti gei fiat prangiu, si poniat, s'acapiat u' mucadori biancu in conca, vascadroxia bianca e si poniat a impastai. E fadiat sa pasta po is cruxionis, e cumenzat, fadiat u' pillu gigantescu, no <hesitation> non ddu sciu ita si narat in sardu gigantescu, e portat u' tuturu chi si ddu fiat fatu fai de su falegnami, però fiat u' truncu 'e scova, si dd'iat totu allisau e <laughs> e portà custu tuturu mannu mannu, fadiat u' pillu giganti, ddu pretziat a mitadi ddi fadiat su segnali e cumenzat a ponni sa mazz'e is cruxionis, sa mazz'e is cruxionis fiat tropu bella, fadiat a papai a cullera, poita ca fiat arrascotu, zafanau <hesitation> arrubiu di ou, pagu pagu saporita, pagu pagu menta segada fini fini, e poi atera cosa <hesitation> croxu de arangiu e croxu de limoni, però croxu de limoni pagu poita sennò bessiant marigosus, cumenzat a fai totus i' muntoneddus in cuddu pillu mannu mannu ndi pinnigat totu sa mesa Ddu pinnicat, cumenzat a tallai totus abas mannas bellas bellas, <hesitation> ddas poniat in d'unu canisteddu totu mannu mannu, babbu, ca non ndi papat cruxonis, ddi fadiat malloreddus, in dd'u' cibiru, teniat u' cibiru aposta fini fini si dd'iat fatu una femina de bixinau, tzia Maddalena Pinna, nasciu totu bellu totu perfetta perfetta. Si poniat fadiat cudda bagna, bella poita portat donnia arrazz'e cosa, si <hesitation> sa bagna po is cruxonis fiat una bagna semplici, poita non ndi 'oliat petza però candu fadiat spaghittus gei ddi ghettat petza de caboniscu totu segat a piticheddu sempri cun zafanau e saporita e donnia cosa chi ddi podiat poniri sabori bellu. A babbu gei ddi praxiant, spaghittus grussus poita aicci preniant de prus su pratu. E poi ita totu iat fai, <hesitation> i bobois, impari cun sa sorresta, pistocheddus biancus e pardulas, pardulas de casu, abarrant mengianus interus tratendi casu, tanti gei fiat nudda su chi fadiant e contant barzelletas, però gei fadiant, nasciu ddus tallant totu a manu, a goa fadiant prima a s'imbressi de su pistoccu, ddu lassant asciugai beni beni in su forru, mama fadiat su forru e <hesitation> poi su 'n faci cun totu Sa traggera ma non fiat traggera colorada, fiant de cussus <hesitation> diavoletti de cussus argentaus, fini fini pitichedededdus, e calincuna 'orta ddi poniant sa spum'i oru puru candu depiant fai bella figura. E is pardulas, torru a nai, sempri de casu, totu in ddu nudda ddas fadiant, impastant totu a pizzicorrus bellixeddas cucuruccias gei est cosa, nasci, crei ca nd'inforrant. E ciambellas nou, e ndi fadiant doppias e ndi fadiant lisas e ndi fadiant in donnia manera, guefus, cussus puru fiant bellus, totus de mendula, m'arragordu ca mama po incapai is pistoccus, insaras non nci ndi fiat <hesitation> frusta elettriche, ma ita, si ddus sonnant, in su sonnu ddu biriant totu cussas cosas, totu a manu duas frochitas, nasciu, ndi fadiat de cappa, a chillus, bella. E poi u'atera cosa, po bessiri bianca candida dus stiddius de azulletu, cussu puru ant fatu, crei ca nd'ant impastau e ndi portant po finzas a Casteddu, dal professore, poita ca su pobiddu de custa <hesitation> de custa sorresta de mama, traballat in s'uspidali e quindi <laughs> depiat fai figura bella e quindi fadiant <laughs> sempri, fiant sempri fadendi cosas diaicci, ma gei si spassiant cussu puru <hesitation> e poi atrus drucis chi fadiant fadiant parafrittus e zipulas, bellas escas, ma bellas gonfias sazadas <hesitation> in bixinau fadiant, poita nci fiat totu gioventudi meda meda meda, si riuniant in d'una domu e fadiant ballus, si narant ballus familiaris, deu fia pitichedda però gei mi praxiat poita mama andat, si riuniant in bixinau e fadiant parafritus, is parafritus in bixinau teneus totus sa propria rezeta, sempre, sempri tramandat, aici s'at nai, non ddu sciu, comunque cussa rezeta dda teneus totus, totus agualis, nci fiat sceti sa mama de sorresta mia chi <hesitation> issa ddi ghetat pagu pagu acua fror'e arangiu, invecias mama mi mandat cun d'una butilliedda a <hesitation> a un'ofelleria <hesitation> e ndi pigà una butilliedda, mama ddi 'ettat rum, bellu, e ddas fadiat tropu bellas, ddis ghetat <hesitation> croxu 'e arangiu, ma ddas traballant in sa civedda totu a manu, crei ca n'at spongiau de de cosa e poi de cada fiant prontas de candu fiant giai lievitadas beni, poita ddas fadiant doppia lievitazioni, <hesitation> friiant, ca gei ndi teniat cos'e frii, di essi, a canisteddus prenus, a goa si ddas papant totus impari, totu su 'ixinau, poita totus si riuniant in custa domu, fadiant ballus po carnevali, si bistiant a maschera puru, aici nant, fiant totus atrociaus, però calincunu non ddus at connotus, e fadiant arriri Deu mi spassià diaici puru, poita mancai fessi pitica is piciocheddus ddoi fiaus sempri me i stichius, poita e <hesitation> e fadiant gatou <laughs> cussu puru fiat bellu, segant a goteddu tac tac, a mustazolus mannus e nosu 'oliaus i' ritallius poita cussu non ddu poniant e nosu si ddu papaiaus inguni a totu trebessi trebessi, callenti <laughs> mancai s'atachessit a i' dentis non ndi fadiat nudda, sa 'ucca bruxiat. <laughs> E poi non si contu da de su boccimentu 'e su procu, candu fia pitica ddu teniant sempri in domu de tzia mia e si riuniant totus le sorelle e andant e fadiant e bociant su procu, is ominis bociant, setzionant e fadiant e poi afitant sa petza po su sartizzu poi ndi segant sa pancia e dda fadiant a pancetta e <hesitation> tantis cosas poi m'arregordu sa mandada, in bixinau u' arroghedd'e figau, u' arrogheddu <hesitation> de spreni, non ddu sciu ita totu ddoi fessit, u' arroghedd'e coru calincunu ateru arroghedd'e petza, ddu poniant totu in d'unu pratareddu cun sa foll'e su limoni e si 'onat a is bixinus, a chi riteniant prus <hesitation>